ادا كان انا نخير وحدى قوة خارقة ليا انا بش الناس نخير روحي نكون <hesitation> نطير- نطير بش نرفد الناس والجرحى والمساكين ونديهم يداويو في اقرب وقت ممكن